Fomba hanidinan'ny fiaramanidina dia mandeha amin'ny toerana iray malalaka izy ahafahany mandeha mafy alohan'ny anidinany, ary kosa raha vao manidina izy de lay motera eny ambony eny indray no mampanidina anazy.